Thusala thusan ngujua thu thusanixi nthe kanthu la tsjatho o xrenchi thi este nge thi thudu thundu nge xra thusan pero cha nduthu kexre thinthu'e naxa toronja <noise> pues ya dije de ese de agrio ahora de dulce pues thu thu bueno thusan thucha tjuin thuela thuela chexiin thu yala chuba nena thu pero na thi thunsan la yala tsang'e ke tsingate ja nthatha tetsee ntha ke tha thuxientha yaa thi pero thunsa thu thuila yala cha sine thuche thi thui thu la chexin thu yaa ko tha mandarina nexi thu duge xithu.